Oyeopia vaera kiagui aniara maratu oiko oñeovatu avei, iru iñeiruretagui, jare jovaisoretagui esa opañoko maratu yai oikoreta kaarupi ani kuae jëtape oiko rambueve.